A mia mi piacissi aviri lu putiri di cuntrullari lu me sonnu accussì nun avissi chiù a sunnari cosi ladi ma sulu cosi graziusi. Nun m'interessa cuntrullari lu sonnu di l'àutri pirsuni. Chiddu ca vulissi iu è scègghiri lu sonnu ca vogghiu, senza ca mi susu la matina cu la sensazioni ca qualchi cosa tinta succidìu pirchì sunnai cosi ladi.